Lowas achuchura a we atala, nawe ya maramase taman mareng xus o ya ba sen ya ba sen adi sen mareng ngali sen ye ngali ya ba <noise> ya ba atoa axauchi ya? No no ye malen gita gita tile loxobel xida no ye abia gita puchaxi taman lemon grass, no racha no mareng bungla bala no mareng gita xa tuali no lalan mareng ye ngali naba <hesitation> lalan dan, lalap dan, lalap bula a mamainang ngali xosora abia mareng ngali raba sen ngali naba atoa gita. Dan lalap u tuali abala no mareng lalan, u tunixat u ga achigali lalan mareng dan lalap mi abia no ye ngali. Uba tai uba tai mal lalan ngali naba uba tai mal ngali naba manman lalan u ngali uba usxi ngali bia mareng, bia dan naba turi lalan u ma num xuan bula ngali uba laiwa u. Aita xa lasi we no mareng in lan mareng xolot ina alet. Mareng marasin a xa tali abia mamainang. Ya lasi we axa sebula xosora gita ma gita xa chap malen marang na ba sebula tuel mulaxen abia abia chaxa xalame sin gita. Bala no xolot ina tinaxa in lokobel a xa tali abia mamaunang <noise> o u nun dan, u nun buxai dan ngali naba ichilen abia, o u ngani no luxal ta mamainang <noise> malen mareng no marang malan no pamalo, no paip kona, lemon bula u adi naba atoa u. Gita lasi abala no mareng a axau che sin gita amuina nawe axap gita ba xap chap mamainang, gita ba xosora malan naba parase naba naba amololoi gita sin xida xida adodo bia ya ga watwat nawe bala no mareng uta atoxen ya ta patinai uba gok buxai abia no no mareng ngali naba naba awatwat i gita. A den lalap asuk buxa, u sisil taman den lalap o uga bali biaxa bula naxam xale lan pal amuina pal naba awatwat yu sebula, bia mu uta sisil taman dan larap u baii u. u se axau sol bela nono ye a xa suk mamainang naba xosor axau chi gita naba tali mamainang sin gita, naba ichilen abia mareng lalag gita ngali gita ba gita xani no luxal in lokobel bula ngali naba amamainanxi gita taman abia taman abai nono ye, in lokobel, uba lasi nawe u usxl a bia no ye in loxobel. A xa suka ichilen axauchi a xida no, no, xida no bia bia mamaxet ina abia xus ta xa manman abia ichilen axauchi abia no bia xa bula mareng ina niu bia ola ina niu uta uta pachili niuo o usa xosora oil lalen bia u silxi sin num bongbang u silxi sin num xorxor o sin xuan yu u sisil taman bula na ba ichilen axauchi axachi abia, na ba sanli naba sanli abia mareng bia lalap ina abia xus sin yu na ichilen sanli. uba lasi nawe u sisil taman u pede lawareng u la urenxe u pada lawareng sin uba lasi uba pede axau taman abia mamainang ina. Five kona asuk nawe u achigali abia mareng lalan u xani xani oga uga nunxi dan ina naba ichilem u bula. Axa axau cha nawe gita ni abia no mareng ta mamen setuan mil maba uga axen. Amuina naba ichilen axauchi, tabeka, tabeka bula axau, xan xali cha bula a mamainang mi xan xan xilxil nawe u xani abia no mareng naba xap chapi u, naba-chilen axacuhi lowes tabeka asuk watwat buxa bala no mareng gita ba lasi gita bala no mareng gita ba lasi gita na we a mein gomsa, sol orong orong laba ti se tali abala no mareng ngali gita ba ngani no ngali naba ichilen achouchi xido. tina. Bia ga axos axauchi no mareng ngali gita ba nanen lalab. No lala malen, xeno lala guava bula asuk axauno lala ina pawpaw bula asuk axau talawa sin abala no leno no mareng gita taxa adi asuk mamainang a tali abia a ichilen axauchi no isuan gita gita ba lasi we bala no ye a til gomsa axap till goms-axap til gomsa sin xide no yaya lamua diti xa adi abala di ba sumi no a dina tali sin xida no mama o xida no tata ngali di ba tali sin di o diba nunxi o dina saye tuno mamainang ba sayen tino mamainang bala no mareng gita lasi we. Bala no ineses ina abala no ye axal cha sin xida no yaya bia xida no yaya gita pucha tat sin di xal xa xal me sin abala no leng. Sin abalo no leng xida ga lasi wwe asuk so orong laba ti atilxi abala mo mareng ngali naba naba manman amuina sin xan totore sin, sin xan totore sin sin genesis ya cha ya cha ti lamuaxen gita taman abala no mareng ngali nanen xalame sin gita sin abala abala no natan yes sin abala no leng ta lamuanxen gita o unaxan nan li xa ye ta man o una we no ye atil gomsa, no tarapo, no tarapo, no pawpaw, no guava, no kau bula bia no mereng ara xad no lava asuk, asuk watwat buxa ngali axauchi you sin abala no mara gita ba we atil gomsa axap a gat xan tinaxa bia ngali achapxen ma maing sin abala leng ya ta papare migim ya san ngali gim ya san ngali gina nawe gim onxen abala no totore tala mil ya we gina amusili abala no torore amuina bala no totore asuk watwat ngali. Tal mulaxen abia mamainen sin gita. Una xum nan li una sok buxai abala